Ewa stylo zany efa hainao, io zan- anao vao andeha à l'ecole zany anao mila mampiasa stylo; zany zaka zany, anoratana azonao? _x000D_ koafa misy zaka tianao hijanona, tsy tianao ho voafafa, io tsy kara mampiasa crayon reny leroa! soratanao raha iny bakeo raha io mijanona.